إذا كان الاتصال بالأنترنت معطل أول شي تحقق من الأجهزة مثل الموديم او الراوتر وتأكد أنهم شغالين أعد تشغيلهم وبفصلهم عن الكهرباء لمدة عشر ثواني وإعادتهم تأكد من كابلات وكونه متصل بشكل صحيح ما فيها تلف وجرب تحديثات إعداد الشبكات أو تشغيل <hesitation> اصلاح الاتصال في الجهاز إذا ما زالت المشكلة اتصل بمزود الخدمة واستفسر.